Bread bingdangdang tesu ingegan sae tongsong bagiu ti tite, bioci tite, cia bata tite, cala, focaccia, sordo tite, rye beer tite, multigrain tite, multigrain bread tite, soda beer, bagiu nan, nan tite adang tepuan tammea.